Ny sakafo biolojika dia sakafo novokarina avy amin'ny tany mihitsiny. Nokarakaraina ela, ary ela izy vao vokatra. Mbola ao aminy daholo ny akora natolaly rehetra, ka mahasalama tsara izy noho izany. Ny sakafo ampiasana akora simika kosa de sakafo ekena hoe matsiro saingy sarotra amin'ny vatana ny mandevona azy ary mety hitondra aretina.